Ny loko manga mazava de midika fitiavana. Ny tonga voalohany ndrindra ao an-tsaina de ny la itra sy ranomasina zay maneho zavatra midadasika tsy hita pesipesenina.